Iyo naku ja ku ja kan'ó ja ku chokó, ntaka kɨtɨ naánu ja saá ja saá koólo ka kan'ó iyo chokó, iyo tikaká, iyo tasún, iyo ya'á, iyo xi'iñaa, <hesitation> ntaka in saa naku in chuún, in koólo, in líli, in tilja, in ntaka chilikuechi, taka ja nti ntiyuan ku a kɨtɨ a kantava yuan ku ja jiniga to <hesitation> ke no iyo na kuchaa yuan ku a naánuga ntaka chokó, ntaka tikaká, ntaka tasun, xiíña ntijna veen ntukuechi kantaga kɨtɨ yuan.